Foli latidi fu na ko nani boto fu to ko ɗi nane ɗi banmi min goɗo to alko non, to kubli non, to cikali non. E nder majji e tawa jema wuro ko anndirtinte parrot, e tawa e wodi cicihol latihol cicihol kuraje kunɗn ma e nyammina. <noise> E nden e wodi cicihon ko ɗofu e ladde, e wodi fa hannde e wodi gonga e wi'e bluja <noise> un ɗo fu e nyammina.